Alura a ie ël pin, la gazìa, la bropa, ël castagné <hesitation> ël serizé, ël pumé <hesitation> e d'autre piante sai pa